Ok oli babé babaj mutiiŋ maan umimé mara éjoola néni utiiŋ mo, sénaaŋ muséén aan sembé mo moomé baruut, gusaak, éfatato, naŋ éwokaay, éém gusaak pépé. Sen ñé guraal, éém babaaj guraal gaan sipaayoli naa guséén oli gukando sinaaŋ miin jiju jicohoo, pépé sen guséén oli sembééém